Jë xi je t'su nëkx tuyopyë jedun neyb dun chyam nëkx yaj tuyoy nebya a'ax tyam wa'at ämaynë, je'e, jen tedyëjek je'e ambyë pues jadun a'ax dun oy yajsondakyë jekyëxpë dun tyuyoy pues kaba dun tyudëkoy nëkxpë tuyoy jadun.